Okei tewo peekopo muule nai lupalimo tewo ummeng namo kuulu, kuulu tee loonga silapoke wealuko wakang wate muule, muule teke kuulu alawai, kuulu alawai napo awatewa pulebalama kuulu alitowai eu. Wauka muule wesi uko tei kuulu ke, peepoka manikumana wakang wesiona ka teka muule nai weitowai. Eng ninauloka muule nai <noise> ita alamo tee o kelega, kelega ka tewa teketai paala goitai topa alamanoketai teka muule nai ita alama awatewa puleni towai eng awa oula eng nee ia kaleona gawala tee kelega napo te wakano paalago topa alawai, teka kuulu tewa te wakano atumano koi ko kuuno napo nanuai. Eng ningpo walenge naa muule nai ita alimampo tewo awo malakeng naa, malakeng ka tewa loonga tee, Koiko kaloali otowai, eng muule tee awibalawai awatewa, awibalama tee waasi asing uleng bitowai napo mai eu. <hesitation> awatewa napo ninang teketai napo awa oula eng muubi napo napo ita alawai, ita alala napo tee peekauka tabeng tee niko tabeng ulengbitowai, tewa nai tewa gauma welaka uleng buai. Ninna peekala muule nai lupalamo ninna buu koi tee o kalenge, kalengeka tee amale tabammo teka muule nai, muule nai ka lupalako lupalama enang buu koi awibali towai eng awa oula eng kalena nepoali napo wakupalawai. Ninamoka muule nai lupalamo tee enang kalaa, kalaa ka tewa teka muule nai, awa oula eng kalena nepo ii napo wakano atumano napo nauai. Tabo tee laboalio.